Iyatu nas- rekko massessaqkiq pake jari madeceng to pa <hesitation> jari- jari yaseq e nennia jari siwali e eppadecengi anunna pakeang e nappa yalangngi sikaq isikaq tongengni ro nrang tujunna maladdeq e maloboq rekko purai nappakiq mallojang nappai riangnginang